Tlo jun wa ws-aaq este kinyo'k más wu waa ngaan ns-aaq li e loon kb'ixik chke la s-aaq ri pantaloon kepli qal qatz nnaq'tlik kuk' ri waa ya, mxin ya e, este mxk'ul nwooch jun pantaloon ke'q loon kujcha'qe chke puq yolb'al sicha' i xuq kee kmi'x qal waa qatz kin yo'k kmi'x sino ke kinyo'kwaa playera wa ngaan playera kum este woniit rka'yxik waa chb'aq'nwooch no'j k'o ke wnaq kyo'k rik s-aaq la este s-aaq kujcha' chke tele kujcha' pur yoolb'aal moos, n'oj s-aaq kuj cha'chre' i xuq kee wa ngaan npantaloon kinyo'k este utz, utz xuq q'ya'l qa utz rka'ixik kel mom nmaq kqan xu qa qatz utz kka'ixik cha' qal nqaan ki'nyo'k la' li ke'q qs-aaq la' no'j nqaan waa jun kmi'x wu wee no'j xuq taq chee kb'anik kin yo'k jun kmi'x kinya'qaaj jun koorb'aat kujcha'qe che' pur yoolb'aal moos no'j e a no'j xkujcha' jun xb'aqul ya chjunche are'ke la' kya'qaaj taq nee' xuq kee por ejemplo xuq ke ke ixoq k'o kgaan ixoq, kyo'k kpantaloon, k'o kyo'k la' ri uq ruk', ruk traje a wooniit kka'yxik no'j ri wa' más ngaan kinyo'k npantaloon loon sicha'are'wa'jab'taq wsaaq si xtb'i'xik chwa a jab'alq'o 'wa' s-aaq ri poq rii a xuq rii xtin k'amtjul wa' jun pantaloon jun playera xtinya'n a wa kinya'n goor waa kinya'n njel sicha'are' k'ri' nqaan waa chu ws-aaq.